पाकिस्तानी खाना बहुत मशहूर हवे अपन मसालेदार खाना बर। एमन के खाना मुग़ल अफगानी अउ मध्य एशिया के खाना मन से बहुते प्रभावित हवे। पाकिस्तान के मसालेदार खाना ओमन के खासियत हवे। गरम मसाला, धनिया, जीरा अउ हल्दी ओमन अपन खाना म इस्तेमाल करथे। दाल अउ चावर ओमन के खाना प्रमुख हवे।